Ndeha hoandro zaho aminà farihy na aminà tegna ragno maventiventy a de <hesitation> sy mainsy misy varahigna alonga aminahy hiarovako tegna aminà resaka biby, lolo, lolo na karakaraha anzany, de mitondra zah maillot de bain a, de mitondra zah serviette a hamafako vatana rehefa vita le raha ataoko akeo.